Mi anndi motaaji ɗuɗɗi ko hawti e Honda, Lexus, Toyota, Mercedes, Chevrolet, Nissan, Audi, Ford, e motaaji kanfaniwa Vibe, e Corolla, CRV hawti e Tesla.